Pues nare ra, rluloo nare ra scalier’ah nii ni na par guiep nú val´na aveces rack liz nú tiop piz gulá scalier gy ni chep nú lo ni par, rxiw ni par chep nú loni gickanu- gickanu gýa tchi val´na scalier za ni ná scalier gyag ‘a rxiw ga ni val´na aveces rcas nú indiet nú th ra ni cá gëcky gyw ra, tchai ga nani gula val’na aveces rcaz nú gitiug un ndai lo gyag lani nix rzucka scalier guyag gy par guep nú lo ni tchi tiug ndai ni gulá aveces rcaz nú gindib nú th dúh th xini lo gyag gy a zackan gula a veces gisutche nú lo ra gyag gy per cun gá pa scalier rquin per gyep nú gya gi gigá nú lo gyag.